Tarigu ma autan na ya au tana pea mau use parteng lakou usida lohana mantido hua lako au une au wada koco anehe au koco ape ma laku iloko, iloko pea au tunua. au tunu au rea rotima ria pape anu masa au loiya au seloyange au titika kause mejahaha pe ima auktana bawa rowo au dukea au duke bawa rowo pea au tana sidima aue sipiri au tana iye babawanu ma au sipia <hesitation> baw putema na nauninu au sasaya au pea lako uleleya au leleya pei loko walau au tana iyadu, iyadu ma au lemaya. au lema pe ema laku au loiya <hesitation> au dina usana, au dina usana au gorenga au gorenga pe ena lako loiya au loi au loi auhi audina usana audina usana pema au gorenga au gorenga ape e mama lako lo iyai aloy pa la koi leleya au leleya pe ema lako au eu semejahaha aue au atara iyanu au tana iyan mama au goreng ri. au goreng pe mama lako una barsih. weu se pikadu ha peelako au tana niwedue. aktana niweduaha ma au tana nuhua ma au tana huaa aiya nako paruwae Au parua pea imama lako au toma marea santange toma marea santange malako tumise iko bumbume au timise bumbu pea laku loko walae ha baru au hiru santage au wiru santage ma pea lako au hiru nikome gintang. lada katumbare ha sata ihora lepea alako <hesitation> tamba santang keduke atano <hesitation> pea imama pea baru ianu au iyan pe mama auina iyadu ne ikeduke ha pea laku masaya au loiya. au loiya pe imama laku ami ayaa, ami aya pe imama laku uoee lakomi istirahat te. istirahat pe imama ledi ga au tan raniko tana au tarigu keduke. au tana tarigu raniko tunu roti tido tenee au titido pe mama ria niko ana titido ine nikome eia mata amaa ako una ya tarigu stenga cupa ma una rara rati tido tema au na mantido loha amantido lohuaa ohua lakunasu manta lako tunu nerahu war dua war duaa pe mama lak mati ayaa au pe musa amiloko amiloko pe mama unusu lo akota au tana ye <hesitation> niko kastela me autana kastela imama ako musua au rabusa au rabusa ema pea ma amasaya lako loiya au loi mau eu sekedu pikadu ma Au aue uzna usana lako sipire sipirii niwa, niwa mai loko mejahaha ma lasesala melai hiwa mekaa. mekaa pea lako tana ina pika duhunuri halalae ria musuri. musuri pea mama laku au istirahate. istirahat pe amama ateteu mati au una kopi. una kopi pia mama laku au hiya mati ria ninu kopi laku te tatua matirnaa papao ma. papao ma matirna saya barsi pea baru mati tunuwa. mati tunuapea mati loi ya akadika. akadika ma kulotokua ha baru ite eua ama toples baru ite tanaya huana. huana retea.